Iyarodo balede, engka mato aga <hesitation> <noise> silonna. <noise> Iyanaritu, <hesitation> engka iyaseng anjing laut, <noise> engka yaseng kuda laut, engka yaseng aga cumi-cumi, engka mato aga gurita, engka mato aga <hesitation> <noise> hewan-hewan laut yang lain. <noise>